ما بعرف ألعب كرة قدم ، <laughs> ما بعرف أوقف الكرة أصلا، ما بحب الكرة وما بعرف ألعب فيها، فاا- أظن إن هاذى أسوء رياضة <hesitation> ممكن أكون جربت أمارسها، لكن ما مارستها، لكن أعتقد لو إجيت كورة لحد رجلى و <hesitation> خلاص، فيها- فينى أوقفها أو أساويها ما بعرف ما فينى.